Bueno qak'achariik re're' laa seria la je' naq'aram qa'mood re' janaj nriwii' reh wach la ak'al loo' re' tii la'koon pues wila laa lo ke es qatet' qamama' qa'mood xk'utura koon qahoj qa'sa mood reh janaj rik'amam ka rik'achariik wilaa qatet' qamama' taqee' junpa' tiempo kii xi'wii' laloo' pue wach qaa laloo' pan pa'laq ha' va ke qa'mood xkichap cha chii' kik'achariik qa'mood keh xi'kamana pan kak'aal xi'kamana ja'ar reh pan re'eh y xwii'ar k'eh k'aa chi kiwach pue panaa' je'tii la ke xkii la ojomaq taqee' pues ke xkisaa koon k'eh ak'al laloo' reh qatet' qamama' ru'uum re' wula wila k'eh ak'al ke laloo' x'eesja koon qahoj ke man cha man re'ta keh la q'aq sino keh qawinaqel panaa' la ke hoj man xqak'am ta' ka kurik qak'achariik pues mas ke todo qate't qamama' pues wila k'eh ak'al ke x'eesja koon qahoj va toonses qak'achariik hoj pues tiene ke qaa qasik'im rikoor va qa'mood rikoor qak'amam ka hoj cha qunchalal pues qaa qila' pues laloo' wila Problema cha qawach ya sea ruu' meeya ya sea ruu' la cuestión taqee' reh onteera wach wila yahwur wach lalo'' wach ak'al va y rajaam naa nawilam rikoor pue rik'achariik janaj pero janaj tiene ke nrilam janaj mismo tiene ke nrik'amam ka rik'achariik ya sea ruu' awuchpach taqee' ya sea ruu' laa pues onteera la wunaq taqee' reh pue reh la ak'al loo' wulkee' wunaq kirooo wulkee' ru'uum taqee' ja'ar je' la qate't qamama' pues nrib'an influir k'eh panaa' qa'mood hoj wilkooj hoj ru'uum wula wula winaq pues por ejemplo wula wunaq pues xub'an k'eh qa'sa maal la'koon tonces nrik'uluchaj koon janaj lo ke es laa la ri rak'uun lo ke es la rimaam taqee' nrii kotaq rii hasta rixikinmaam richap onteera lo ke es hoj nqab'an ru'uum re' janaj tiene ke rii ri'nam janaj qa'sa kurik onteera lo ke qab'anam hoj laloo' wach ak'al laloo' pues reh re're' laa lo ke nqak'olocham ja'ar mas adelante ruu' si hat nab'anam janaj qa'sa kurik ruu' aawuxpach taqee' Hat kurik naja awuk'uun kurik nraja amaam taqee' xikin amaam onteera are' kiroo nkaja wi hat nab'anam janaj qa'sa man kiroo ta onteera ja'ar la laa amaam hat awak'uun amaam y ontaeera taqee' are' man kurik ta ar nkaja panaa janaj man kurik ta re'ee naru'nam ruk'achariik tonses hoj como wunaq hoj como laloo' hoj wilkooj pan qaa pan qak'aal hoj como qawinaqel hoj onteera hoj onteera ya sea q'aq ya sea qawinaqel ya sea ulaa' onteera la wunaq taqee' tiene ke nkilam kik'achariik y kurik nkaja porque si keh nkii man kurik ta nkaja qak'ulucham mal maas adelante y si nqaa kurik naqaja pues qak'ulucham bien reh qak'uun taqee' ru'uum re' hoj onteera tenemos ke nqakamana kurik reh kurik nqawii' chipaam la ak'al loo' ke xahriye' koon qataat dios y laloo' hoj wilkooj pues ke kurik tiene ke qik'saam qavida pero hoj mismo tenemos ke nqalam reh ro'ntii reh qaa Reh je're' algún día pues qak'uun taqee' kiroo ar nkiwi'koon naq hoj pues hoj cha tah